Ku ostaq egäsugust valmissüüki, sis <hesitation> tulõ kimmähe silmä pääl hoitaq, selle et hariligult sinnäq om umbõlõ pall'o suula pantu. Ja uma söögi sisse lihtsält tulõgi hoitaq silmä pääl ja harinõdaq või-ollaq vedükese mahhemba söögi süümisega.